Asa̱l va̱ mi nəm kang ɓa mi i ika ba va̱nve mi pək mi ri ɓa pa̱ i vəngva̱ mi ɓa kwa ko ka̱t a iva̱ pak mi riri a asəsa̱l na to dak pa̱ ɓu yər i ka̱ ɓa ta te ɓu səm ka̱ she ndeng ɓu she na ka shi a gantang ngga ɓu she na ka shi a nang aru ɓa ngga ko na nbat nuya ko te bu shin ka̱ udang ka̱ shishe ka̱ ta ɓu shi i ka̱ ɓa va̱ ta te ɓu wal na kamin ka shim na ta ɓu wal na ma pəkshit ka shi iram ma ɓa ko te ɓa ɓu wal na pa pyas te bu shim na bunam dəng ana ɓu shim na buyan didir bushin tak ife tante bu wap ishishi budir bu check ɓu ga ɓu mo budir pa i bangbang wuwomng kapal ishishi do bu ga bu wur iga pal ta bu tang ile nvong ve ugu wur iga pa ve a yaki ven kat utang te uya ndəng yen ana ta bu ka ra ɓushin wantana ɓu re iga nəm ura p neding ama ko udongo isik iga nəm ra pa neding kat oro inəm nra kan sheding onoro ma ya kuma ire inim ra pa parim te ka pa̱ pak te nva̱ngva̱ upal agumi nva̱ng va̱ u shi chit te nəm ura neding te bu yar na rak bu wop na ifa ka̱ she ndəng inu- nuta te bu nak ndəng nnena̱n ɓu zaktak na ko bu mak apin ka̱ she nnah nbant. Anang a par ɓu chər ɓu wop ika ɓa ta ɓu nak ka̱ shishe ɓu nak ndəng dap kakul pa uza̱ pa̱ te a wani lap na kawai te uzi kak te mi zuk ile ɓu nak na kapar ta ɓu pak na iyal ɓu ya na iyal te iva̱ iyal ka pal pa bu bul va̱ udong na ko ka pal ishi ku ya ban kang cit te lele ayal cit ka kum ɓu yal na bu zuk ile ɓu kundel nka ka pal iya̱m iya̱m ga nar ka mbin ka kuma bu kandel na kapal uzhi va̱ ma chuchal ka mbin bu re ka̱ ta i rusuk dəp te bu bu babu nyek kawo nvi wom abu asalka shim i ka̱ ɓa iro ma nna ta̱ ka̱ ɗiɗi ono rote iyar i ka̱ ɓa te ibewal byet i ɗa̱she byet te shimkat inak dəng ka pa par i sor te yar i ka̱ ɓa ta ikundel ko nva̱nva̱ng din ta fal byet ki ka̱ ɓa ta te ova̱ yar va̱ ovi shim na tak ife tan te ovi pak a gumi ko byet te ovi pal na a sa̱l va̱ ta̱ mi mi nəm ki ka̱ ɓa ta nva̱nva̱ mal pal i kaba ta ya pa̱ a yər mamak te ira nzəng pupur te ɓu ga ɓu swap ama aya pa atak ka ri zəng ivar re ɓu kat te nro te har iga chu a sati ka̱ ɓu ka̱ zəng kang ɓu ga bu yar ɓu ga ko ka tak iya̱m ga susup a bu ka̱ tak iya̱m va̱ na ga i sup abu a ova̱ ga sup te ɓu yar ɓu ɓa ko ka̱ nzhi. Nva̱ngva̱ u ɓa ko te ɓu ɓa bu pye na rak bu da̱mshi ibyen aya pa a dung na kà shihshe te ɓu yak a dung ka̱ shishe ita bu swan ka cho i pang ka shishe bu yak i pang ɓu swan aya pa iya̱m ro na kashishe i leber leber te bu yak iyim ileber leber veta kashisha bu swan ile kecho te bu pyem ɓu ɗa̱shi te ɓu mo anang iya̱m ro bu kamdel ka shishe ɓu gun bu cər ƙakul pa uwong pu pak te urega cit a deshi ƙa uba ki izum labute bu pak kawete bu nak ka per babu kong ka bək a nong pa ma buk a nyak iya̱m roko aɗədək ka̱ shishe ka̱t aya pa uche ga dem a dak kat ka̱ nang nva̱ngva̱ u pye chit u nok te bu papa chit dak ga ɓu mo akum da̱m te ɓu yap dem te ɓu ga shi nzam ɓu mo a kumbu bako ga bu yar a per bubako babu bang a nong a cir buta papyas bunal nbat bu te nvong u pang a nong a cər cit te ɓu mong a par bu bu nak a kung ko ɓu nal nbat ba bwecir ka̱pəpal ɓu nak ndəng ka̱ shishe ndəng i ga fat te ɓu yar i ka̱ ɓa vena ure ga cit upye u chər te ɓu pang ɓu kwandal ka̱ shi ndəng ve ta ndəng te iga fal. Zhing ka̱ ka̱ ɓa ta te i ka̱ ba ta sur i din ta sur ka̱ ɓa ta chit te ɓu yər ndəng va̱ ta ɓu-ɓu yar i ɓu yar i ka̱ ɓa ta to ka chu yi te mi wor pa̱ uri nyi ɓu ya uri nyi va̱ ta ɓu nak na ɓu ya bu yar ikeɓa veta bu nakna rak ɓu kundell kishi ya̱m ga wop i yem i wop ile abu te na te ɓu le ɓu nak ndəng a ya pa uda̱m pa̱ u pak i ka̱ ɓa va̱ta kasa̱l npak nva̱ngva̱ na mi gwan na ka̱ tak te mi va̱n akirkir ka̱ ɗi ka̱t wato mi wor na pa̱ a jolove te ayap uda mo upak asa̱l na na mi pak ko miwa pa̱ a jolove te a sal va tina bo pak na kwa vanvo usur i ka̱ ɓa ta chit te ɓu nak ɓu ɓu ɓu fur i ya̱m kari ka̱ ri udəng i ya̱m ka̱ ri ka̱ ri chit bu furna kan mi ka̱ par ɓu gwa iga ya̱m ka̱ ri ana pa cichit ta te ɓu nak ngga man ɓu nak i ga̱m amat wa maggi ka̱ ga zanggo ɓu gwan ana chit ka̱ ga igwali, ko uzhe ndəng ta i pak iya̱m ka̱ ri ta i pak ka pa par igel yal te a yapa mabu nang pakpak i ka̱ ɓa jolove ve tak aso te a sa̱l va̱to na ɓu nəm na ko a ya pa ure ga chit a shir i ka̱ ɓa te ɓu le ɓu nak aso ka pər ɓu sur na a saopate i kang ji i ƙa̱ ɓa ji i mor i yal ka̱t ɓu nak ndəng nruguk byet te ɓu nak a so ko bi da̱shi byen ɓu pye na te ɓu na nak na ka par iya pa a sota ga pak chit ge dat kanyal ɓu mmabu dər. Nro te ɓu tachi nchwang ana ka̱ ɗap, ɓu ma ɓu dər te ɓu zuk i le ka̱ she iyang iga wop iya̱m a te wu gwang iya̱m ka̱ ri ta chit ɓu pək ka̱ pər iga yal na te te ɓu na te ɓu yar aso va̱ rak ɓu-ɓu nal na ɓu kwandal ka̱ shi ndəng va̱ ta te ɓu yar ka̱ ɓa va̱ ta nda ya pa̱ u yar i pipang kafing kang u sur na ka̱t te na tete ɓu ya kaba va̱ ta ɓu rayar ipepong i le te ɓu gwang ka̱ shi ka̱ ri va̱ na ugwang ci ka pang pək ka so va̱ ta ɓu pak na har ka to pang pak nu pang nəm pər ana iga dat ka̱ yal te wu rege a pər na inəm pa dak dak dak ka̱ te iwong ishi ka kum va̱ngva̱ ɓu rege a per ana ta iga iyal te wur tewu zip akun ilya na wu rena ka mor a per na kukwa ke kum aga yal chit te mi firko rak ta ɓa mi mo ikpang mi ka̱ ko mi ri amma in ɗi a pak dan pakpuk i ka̱ ɓi na mi war pa̱ a rice and stew te sal vate na wu pək na ko wu boil wuba wu nak icaba ta ko pa per te ɓu sur na ɓu zuk i le te ɓu pək nda ya pa̱ u ɗom pək aso ka̱ ɗi wu pək ka̱ ɓa paɗi ka̱ nang te iya̱m va te pa̱ ɓu nəm ko ɓu sur a i ka̱ ɓa ile te ɓu le ɓu ɓu nal na te ɓu pək na ka̱ pal a pər iga yal chichyat nva̱ngva̱ iyal pa̱ chichyat. Ɓu wur na ka̱sha ikpáng iro ile pa̱ i ɓu kuk ɓu cher wuba ka so, ɓu nal ɓu nak wanta na kpa ká̱ pər ɓu pan pək na igi yal tewu fər ka̱ mbət ga na ɓu cher na pa̱ ɗi ile na te ɓu nyam iya̱m ka̱ ri rak ɓu gwang iya̱m kari gang dampe u nəm a ka ri gang ri ikaba va̱ta ko na mi wor chit pa ‘stew’ rak a wu kwam iyem kiri nak pacitcat wu gang ana don te wu nake izhe ɗom te wu nak igwali yadava u ɗom a ka̱ ri ɓu pa ya te ɓu gwang iya̱m va̱ wa kwan ci ka pur wu ɓu ɓum bu wu nyan nyan ta chit wa nya̱m wa tamatar aɓa ɓu nyan na te ɓu nak na ka̱ pər wu pək har ndidəng igi fu nvangva̱ ndidəng fu chit te na ta̱te ɓu gwang iya̱m ka̱ ri ana rak wu kwanal ile te ɓu nak mmi, oro te iban pək bet te inak mmi ke pepal ki pək ko onoro kuma i pəl nding i fu ti kwandal ile. Inak mmimí yal te iyar atimatər i kwanɗal ko i for na a timatər i kwanɗal ká̱ i for na i ga yal i gwanga iya̱m kəri ana ta pa̱ chichyat te mi boil izhe mi yar ka̱ dəngdəng mi kwanɗal ana ka̱ shishe te na ta te mi gwang nyen va̱ na ìgwak ɓu ɗom ɓu nəm pər ana ahangkali a a kəri ɓu iga yal na mi wor pa̱ astew ga ri ìkaba ɓukbuk iga yal te ɓu fər ko rak te mi ɓa ki kpang rak mi apək ikaba mi nak u nəm ka̱ shi ikpang te mi pək a so pa̱ dop mi nak kəpəpal te mi pa̱ kəri ikaba va̱ta pa̱ dop mi nak unəm ka̱ pəpal na te te i ɓa ka̱ ri iya̱m ri vata nvəng pa̱ sa̱l va̱ te na mi pək ikaba ko iga jollof, ko ga stewa.